ඇඳුම් වර්ග ගත්තහම <hesitation> ගවුම සාරිය දිග කලිසම කොට කලිසම කමිසය සරම සාය ඔසරිය කබාය හැට්ටය රාත්‍රී නිදන ඇඳුම සල්වාරිය වගේ ඒවා <hesitation> හඳුන් වන්න පුළුවන්.